नौकरी सू होनी चौंदी जे मा समान छ पैसा तो हर कोई कमा सकडू लेकिन सम्मान सभी ते नी मिलदू नौकरी यान हूनी चहीदी जेमा सम्मान छ